<hesitation> oo ñalawma kay mi waawa miccitiraade ɗun nii enna dee. Mi miccitii ñalawmaaji kuurɗi hono non ƴaɓɓiima. Kaa so ngoonga Alla, mi waawaa miccitoraade nii. Ñalawmaaji kuurɗi, hono, so miɗe selli tan minaa ñalawma illa beetee faa kiikiiɗe miɗe heɓa waɗde golle an, mi ñaama mi haara kaa, timmii.